מ'קען אויפקוקן וויאזוי צו עפענען א נייע אקאונט, און ס'גייט שטיין <hesitation> אדער אריינצולאגן אין די אקאונט, אדער אויב מען וויל עפענען א נייע, מ'דריקט אז מ'וויל עפענען א נייע מ- מ'לייגט אריין די אינפארמעישן וואס זיי בעטן און נאכדעם קען מען זעהן וועלכע ס'איז אוועילעבל און מען מאכט א פאסווארד, און נאכדעם קען מען עס ניצן